Te tuu suní nu hora chií o vece ka´aturi jenarí ko va xaá kusukuyo jenayo va xaa ka ka´ari jenarí pero soní tu chií a veces soní laa ñi kiu soní kanuuvari noun tuu kusukí naun ññ tiñ kanuuvari jenarí soní tu kaa ku ja kusukuri vo’a xáári jenarí te suní pehit hora kajotala naviyo, kajatori jenarí chií kakaa ñu ñalori xii noun kou suní este tuu, tuu uní vaa xáá kasukuri te tuu ja kusuku ñaa xáári jenarí chií ps in tili, in tilí kusukuri jenarí sua.